.نفضل نكون موسيقار مشهور خاطر الموسيقار يخلي موسيقى و تبقى للأبد كيما بيتهوفن ميقدروش ينساوه، لكن الرياضي خلاص كي يفوت وقتو خلاص ميخليش حوايج